واحد الليلة، سمع الموسيقار لحن غريب جاي من الغابة. خدا الكمان ديالو ودخل باش يشوف المصدر. وسط الغابة، لقى شجرة كبيرة وحيوانات كيصدروا لحن عجيب. بدا يعزف معاهم، وخلقوا موسيقى ساحرة. من داك النهار، ولى كيرجع كل ليلة باش يعزف معاهم ويعيش لحظات ديال الإبداع والفرحة.